ପର୍ତୁଗଲ ଏକ ସମଯରେ ବିଶ୍ଵରୋ ପ୍ରତ୍ତମୋ ଏବଂଗ ସବୋଟୁ ଦିର୍ଗୋ କାଲିନୋ। ଉପନିବେସିଯୋ ସାମରାଜ୍ଯୋ ଥିଲା ପନ୍ଧରମୋ ଏବଂଗ ସୋଲୋମୋ ସତ୍ତା ଦିରେ। ପର୍ତୁଗଲ ରୋ <hesitation> ନୌସେନା ବ୍ଯାପାରୋ ଏବଂଗ ଉପନିବେସୋ। ସ୍ଥାପନୋରେ ଅଗ୍ରୋଗାମୀ ଥିଲା ମୁସ୍ଯାରେ ବାସକୋଡା ଗାମା ବାରତୋ କୋ। ପହୁଁଚ ଥିମା ପଥୋ ଆବିସ୍କାରୋ କଲିଂଗ ଜହାଂ ପସ୍ଚୀମୋ ଦେଶୋଂ। କୋ ପାଈଂ ବାରତିଯୋ ବ୍ଯାପାରୋ ରାସ୍ତା ଖୋଲୀ ଦେଈ ଥିଲା।